Kur menoj për ngjyrën t’kaltërt t’qelt <hesitation> m’kujtohet ai qielli i mëngjesit edhe qielli i ditëve t’nxehta verore ku shihen shumë pak re t’bardhë edhe qielli e merr thjeshtë ni ngjyrë t’kaltërt t’qelt qaq t’bukur. Ose <hesitation> ngjyrat tempera që e kan ni t’kaltërt t’qelt tepër t’lehtë.